Penting ge, mansia kene nena ona kuliah aku yang, karna kalo mansia kene ne ona kuliah maka ona waro garamoi yang, kuliah ne harus mansia lamo yang kuliah, biar ona wwaro garamoi rai